لأ طبعا مش هروح، هروح ليه! دا كدا <hesitation> مضيعه سنة رايح وسنة جايه، وهروح يعني اعمل ايه، لو روحت علي المريخ طب ما انا أسمع عبد السلام وعبد السلام يطلعني علي المريخ من غير ما اضيع سنتين وبعدين هو العمر فيه كام سنتين وانا ايش ضمني اصلا ان انا ارجع، طب ما انا ممكن اروح الاقي حاجات ميعرفوهاش هناك هروح اتوه <hesitation> > مقدرش ارجع تاني، فالموضوع مش مستاهل خالص.